Elã ɖe wó li, elã ɖe wó li ate anɔ agbe tɔ wó me. Tsafi elã ɖe wó li lia, mehia be a nɔ agbe tɔ wó meo. Elã ɖe wó li ntɔ tsã, mí ma akpɔe ŋutɔ tsã anyĩ ɖe mía ɖokui wó meo. Nyĩnyĩ me yea? Kpɔkpɔ me yea? Me hiã be mía nyĩ oo. sigbe par exemple <hesitation> kpɔɖeŋu me eda. Eda mawó nenea <hesitation> wó ɖo nyikɔ nae xoxo be eda. Eya ne mì kui mi nɔ xɔme fiye fia, wò ŋutɔ tsã anɔ vɔvɔm. Yetsã, yetsã le vɔvɔm ye loo. Vɔa eya be vɔvɔa, edzi le eshi be eya la ado afɔku wò. Edzi le eshi be eyea ado afɔku wò. Ne edo afɔku wòa, ehe ku va na wò ŋutɔ tsã. Eda me nyi nu anɔ ame dome oo. Sigbe be lã kpa dzi oo nene <hesitation> ehã alo nyi loo, numawo kpata kpadzia, enyi mawó nenea wó gblea nu na ame sugbɔ. E dépend. E tso <hesitation> ekplɔ la wò gbɔ. Ekplola wóa, wó me pklɔna wó ɖe ɖoɖo nu oo. Ne wó me kplɔ wó ɖe ɖoɖo nu oo wòa, wó gble na nu na ame. Ena be anɔ kpɔ maa, ma adzi be ne gogo yeo. Ehã tsã enyi lã ɖea, egble na nu vɔa, <hesitation> nyĩnyĩ gbɔ be tso na. Ne ehã le kpo mea, me dza agble nu oo. Ne ehã le kpo mea me dza agble nu oo, vɔ ne ehã me le kpo me oa, ne ehã le aƒe ya me ƒia, ne eva kpɔ aƒe ya mea, me yaa vivi ne wò oo. Edza ku aƒe me ku hunyan hunyan hunyahun hunyan hunyan hunyan. Vɔa elã kpo be nyi mí tsɔ na ɖu na, zã na kpo be dzɔ na dzi ne mí. Vɔa yebe nyĩnyĩ mea, mi mee <hesitation> Tu- xɔ tutuɖo ɖe nyĩnyĩ me nɛo. Ome xɔ tutuɖo ɖe nyĩnyĩ me nɛo. Avu teti le funua ya, avu nɔna ame gbɔ. Mía kpata mí le fiyaa, avu la nɔ mía gbɔ fiya. Avu yine ekpɔ má avu la nɔ mía gbɔ fiya. <hesitation> atse anɔ mía gbɔ fiya. Vɔa elã wɔ adã wóe. Elã wɔa dã wóe. Ne wóme dze si ame yine vaa fiya fia oa, ne woea ele fima, mía woea mile fiya mí dze shi, míle fiya fia, be nyi mía tɔ le fiya fia, ne ame yine gbonɔ fia kpoa, eyea atɔ gbe tɔtɔ nee. Avu má atɔ gbe tɔtɔ nee. Eye ne mele game oa, ne enye avu wɔ adã, me dzidzi oa, ado afɔku ame. Ado afɔku ame. Ne ele game, alo tɔa le nudzɔ le eŋutsi aa, anɔ tɔ gbe nee. Amea ava awɔ yebe nu yi wòa wòa ádzó. <hesitation> atse tsã, yetsã ɖu na ame vɔa, me ɖu na ame nenema tɔ ne meva yi lii le ke ne alii ɖo. Ne elii le ke alii ɖo kpoa eya do afɔku wò. Elã, elã do afɔku ame ɖɛɖɛ wóe. Eye wóbe aɖi wó tsã, aɖi ke le lã me ne wóa, aɖi wu ame wóe. Aɖi wu ame ɖeɖe wó nyi. Elã má wóa, me nyi nu anɔ ame dome oo vɔa, otsã me be eɖewó anɔ ame dome, eɖewó ma anɔ ame dome o. Eye eyi wó nele ame dome má, mi ɖo la dzi wóbe nɔƒe. <hesitation> si be par exemple enye ya fia nenea, atse kple avu wó hiã le nyea gbɔ nye. Ne eva aƒe nye me fia, ele aƒe nye me, vite. Ne eva Kpɔ avu le aƒe nye me fia, akpɔ be ame ɖee le enyim. Ame ɖee ye va. Ame ɖe ye le enyim. Ame ɖe ye hĩva. Vɔa nyeya nye ŋutɔ yea, mele nyĩnyĩ me ne nye ya lo. <hesitation>